د مصنوعي ذهانت د اخلاقو یو قوي کوډ کېدای شي د تعصب څخه ډډه کول، د کاروونکو او د هغوی د معلوماتو محرمیت ډاډمن کول، او د چاپیریال خطرونو کمول شامل وي. په شرکتونو کې د اخلاقي ذهانت کوډونه او د حکومت د مقرراتو چوکاټونه دوه اصلي لارې دي چې د مصنوعي ذهانت اخلاق پلي کیدی شي.